आलू के पकावे खातिर ओके बढ़िया से धो के कुकर में डार दीहल जाला। आलू के मात्रा के हिसाब से जतना पानी के जरूरत हो डार के कुकर बंद कइ के ओके तीन से चार सीटी अइले तक गैस पे पका दीहल जाला।